بئی اک سال کیتا کہ ,اگر تسا اج تو پنجا سال پچھہ گنے او تہ تس اپنی ذندگی نے کسطرع ٹریول کری سکنے .او تساں میں سفر کری سکنے او اسنے بارے نی نا سوال اک سا تہ اسنا مطلب میں <hesitation> اگر پنجا سال گنا سا نا میں تسا کی اپنی کہنانیا سناناس کہ میں کسرع آپنی ذندگی گزاری ہوسی. کسرہ میں آپنے بچے پالے سے کسرہ میں آپنے جیڑے <hesitation> قریب نے رشتئدار سے انا کی کسرہ ذندگی گزاری ہوسی .اے تساں ساریا میں اس وچدسا کہ میں کس طرع ذندگی بسر کیتی ہوسی اس ٹئم اج تو پنجا سال پہلے کہ ہونا سا ساڑے دور اہہ کہ ہونا سا اج تو پنجا سال پہلے ساڑے کول نا ہونی سی گڈی نا ہونا سا کچی سڑک کچی سڑک وی نی سی ہونی جی بنے پلمبنے ڈوئے پلمبنے بن ہون لے آس جلنے ہونے سیاں کوئی مطلب نی سا ہونا کس ہونے سے بوت بڑے بڑے ٹن ہونی سی. جس طرع روئی ٹن دی اس دورہچ بوت بڑیاں ٹناں یونیا سیاجیا چٹھو نی جیا گراؤنڈ ہوئی گیا ,تہ بوت سارے اس طرع نیا چیزاں سیا اس دورہچکہ جیڑیا اج نے دورہچتھینا نا اس دورہچ جدو میں اس دورہ کی یاد کرنامیں کہ بوت خوشی ہونی اس دورہچ میں اس ترہ نا سے اس دورہ میں کس طرع ذندگی بسر کرا سیس .میں اگر کتہ گنا ہونا سا نا لائک ساڑا جیڑے مارے جیڑے سنگی ہونے سے لائک نور اکرابش یہ اس طرع نے ہونے سے نا لائک آس سامان چائی نا اس ٹئم پنڈی نا سامان چائی گراگنے ہونے سے, پیسے <laughs> گرا پیدل گنے ہونے سے .اتنے مطلب او طاقت ور ہونے اس ٹئم آس اتنے طاقت ور ہونے سے نا اس ٹئم آس کھانے کہ ہونے سیا ,دیسی کیو کھانے سیا ,استو بعد ساڑیاں دیسی خوراکاں ہونیا سیا ,مطلب کہ سیب لگی گچھن ,حوبانیایوئی گچھن ,ہاڑیا شاڑیا ,او سارا کج ساڑا دیسی نظام ہونا سا اس ٹئم ذیادہ آس کھانے ہونے سیاں گوشت گوشت کھانے سیاں بکریا شکریا بکریا شکریا اسا ذیادہ پالنے سیا مطلب اے مویشی جسرہ ہوئی گئے مال شال اے ڈنگر اے جسرہ آکھنی اہہ کہ میسیا ہوئی گیا گیوا ہوئی گیا .اسا بوت اس ٹئم مطلب پالنے ہونے سیااس نا یو فئدا ہانا سا اک تہ اس انا کی بیچی تہ اسنا گزارا کرنے ہونے سیا .دوا تہ اس انا کی کھانے ہونے سیا بوت اس ٹئم مزے نا دور ہونا سا .اس ٹئم نا مہنگائی نا پتا ہونا سا کسہ چییزہ نا نی سا پتا ہونا جی بس آپنی آپنی ذندگی ہونی سی کوئی مری گیا تہ او اگر دس میل دور مرہ تہ اتھہ وی پوچی جچھنے سیا ا.گر کوئی اتنا کول اینڈ مرہ تہ بس پوری دیاڑ رات اتھہ ہونے سیا جی اے کریو اہہ کریو فر اک ٹئم ہونا سا کہ میں سفر کرنا ہونا سیس نا میرے کول کوڑا اک ہونا سا اپنا اپنا کوڑا اسنا نا میں جنگلی کوڑا رکھا ہونا سا .جس ٹئم اسرہ میرے کول بائک آ اس ٹئم میرے کول جنگلی کوڑا ہونا سا تہ آس میرا دوست اک ہونا سا اس کول اسرہ تہ کوڑا ہونا سا اسا پہلے پلین, اک مطلب گل آکھنے ہونے سیا نا یار اتے کرنا یار اساں پنڈی گنا ,اے اساں اتے مظفراباد گنا ,یار او اپر گنگا چوٹی گنا, پیر چناسی گنا ,کتہ تولی پیر گنا, کتہ گنا یار کسہ بڑی جہچ گنا, نا تہ اسلہ سا کہ نا نا آکھنےیار اعتراس نکلیاتہ .اگر پوچنے آ تہ استو اگہ کیولجدو آس پوچنے ہونے سیاں نا اگہ کرہ کسہ جائی اپر اتھے گچھی اساں رکنے ہونے سیا اپنے کین اسا کھانے نا اسا سارا سسٹم کنی تھیلا اک پچھہ لٹکایا ہونا سا. تہ بلکل سامان رکھیا ہونا سا کتہ وی پکھ لگ جئے کیہوئی نال میکول اک بندوک ہونی سی نا ,جدو میں انی سو پینسٹھ نی جنگ لڑی سی نا ,اس ٹئم مکی بندوک اک دتی یا سی انا فوجیاں مکی بندوق دتی سی تہ او میں کول پکی کول رکھی ہونی سی. اسنا یہ ہونا سا کہ اگر کوئی وی جن شن یا بلا شا اٹھی اچھہ یا کوئی وی شیر اٹھی اچھہ کوئی گدڑ اٹھی اچھہ کوئی وی جنگلی چیز اٹھی اچھہ نا تہ او کول ہونی سی اسنا اے ہونا سی کہ یرا فائر مارو تہ او چیز نسی جانی سی .تہ جدو آس مطلب ٹریول کرنے ہونے سیا سفر کرنے سیا نا اس ٹئم اسا کلے نا سفر کرنے ٍسا اس ٹئم نا کوئی بندا ڈرنا نئی سا ہونا کسہٍاندر کوئی ڈر نی سا ہونا کہ یرا اہہ کوئی بلا دی یا شیر دا اس ٹئم تہ لوک شیرا کی جپی دئی شوڑنے سے .اخن کہ اساں نے گراں وچ پتہ نی کن آکھنا ہونا سا کہ ماڑے دادے ابے شیرہ نے مویں عچ پنجا بائی تہ جدو شیر آیا تہ تواڑی سٹی شوڑیا .اسرہ نی اس ٹئم کہانیا ہونیا سئیا کہ کوئی وی بندا ڈرنا نا سا ہونا .اے لم سلم جلنے ہوا سے اے ملنگا آلے کپڑے لگے اہہ پینچوداسرتہ کہ اہہ پتا نا جی کہ چیز ہونی اچھا استو بعد جدو اساں سفر اپر نیکنے سے آ نا سارا اے چیزاں کنی آرام دا آستہ آستہ سفر کرنے ہونے سیاں <laughs> ذئدا تیز تیز نا سے کرنے مطلب آستہ آستہ کدہ اکو جگہ رکیا فر اتے گچھی اساکوئی چیز لبی کوئی جنگلی جانور اسا ماریا اس کہ حلال کیتا استو بعد اسا کھانا شانا تیار کیتا استو بعد کھائی دیا .اگلے سفر اچ تھوڑا دور گچھو مطلب سو میل دور گچھو اسرہ ٹری کوڑے نا ٹرنے ہونے سے پیدل و ٹرنے ہونے سیا. لیکن ذئدا تر کوڑیا نا سفر کرنے ہونے سیا تھوڑے جے دور گچھو بس اس ترہ ای کری اس ٹئم اچ نا کوئی گڈی نا سین ای نئی سا نا ہونا مطلب کہ کوئی ذہن ای نے سا نا ہونا کہ گڈی وی کوئی چیز ہونی یا فر مطلب اس ٹئم ماچس وغیرہ کیا نا سے ہونا جی .اگ کسرہ بلے سو بتھر ایا ایا رگڑی اسا اگ بالنے ہونے سیا .اس ٹئمچ مطلب پتھر رگڑی اگ بالنے ہونے سیا .فر اسہ ترہ دیجکیاں اسا کول ہونیا سیا پرانے مٹی نے برتن اس ٹم تسا کی پتا کہ اس دوراچ نا ساڑے کول ہونے سے مٹی نے برتن مٹی نے برتن نال آس کھانا پکوانے سیا .استو بعد اسا مطلب اس ٹئم تہ بوت ساری شادیاں کرنے سے ماڑے دادے ابو اورا چار شادیاں کیتیا سیا ماڑے نانے چار شادیاں کیتیا سیا بوت سارے اسطرع ساڑے اوپربن انا نے کہ آکھنے کہ نورا کرہ باہ نا او یار بوت گریٹ بندے ہونے سے او اسا نے ٹئمہ نا ماڑے سنگی ہونے سے انا کی آس کھنے ہونے سیا جی .اتنے دور دور نال قسم سے بوت بوت اچھا ماحول ہونا سا .جی اس ٹئم مطلب پتانئے سا چلنا ہونا جی کہ کے چیز سی کہ نئی تہ باقی آس فر آپنے سفرہ نکلی جانے سیاکدہ اساتولی پیر پوچے ہووااتھے نا نظارا کوئی ہور ہونا سا ,گنگا چوٹی جاں اتھے نا کوئی نظارا اتھے برف پئی وہ بؤ ذئدا برف تسا کی پتا کشمیر بؤ ذئدہ برف پینی سی .تہ دراسل ماڑا میں کشمیر نا سی نا اس ٹئم برف بوت پینی اہہ .ہن تہ خیر نی پینی اس ٹئم ایتنی برف پینی ہونی سی نا نائنٹین سکسٹی وچ میں آکھنا اتنی برف پینی ہونی سی کہ تسا نی سوچ سی اتنی برف پینی ہونی سی ,کہ بندا ڈبی جانا ہونا سا .اکہ را بار نا سا نکلی سکنا اتنی برف پینی ہونی سی تہ بجلی تہ اس ٹئم ہونی اہہ سی بجلی بو زہ اہہ کی موبئلاں آلا سسٹم اہہ نا سا ہونا اے ٹچ موبئل اج کال نے آئے اس ٹئم کوئی موبئل ہونا اہہ نا سا موبئل نام نی چیز ہونی ای نا سی اے کبوتر خط ایک لکھیا اہہ کبوتر ساڑے کول ہونا سا کبوتر ہونا سا کبوتر ہوئی گیا اسے حط اسا کبوترہ کی دتا کبوتر گچھی حط دینا سا دؤئی جگہ مطلب سپیکر وی بوت کم ہونے سے جس اچ علان ہونا سا جی کوئی مری گیا تہ ,اج کل تہ فیس بک تہ چڑی جانا اس ٹئم پے مطلب اس طرع ہونا سا کہ اسا گچھی حط آنا ہونا سا .حطہر گچھی شوڑنا آس گچھی کوئی مری گچھہ یا کسہ نی شادی وہہ یا کسہ نا بیا لگا وہہتہ آس اتھہ پوچنے ہونے سیا .حط دیکھی تہ اس ٹئم حطہ نا دور سا اس ٹئم اے ٹیلیفون کیا نا سا الہ نوکیا نا موبئل ای کرہ بؤ بعد اچ آیا سا تہ او بوت پہلے نا دور سا اس ٹئم مطلب یار بوت اچھا او دور سا رسپیکٹ کرنے سے اک دوے نی. لوک رسپیکٹ اسی اصلی گل ایہ ہونی رسپیکٹ نی تہ اس ٹئم لوک اسا نی رسپیکٹ کافی کرنے ہونے سے, کیا کہ یار اک بڑا بندا جیڑا ہونا نا بڑا بندا اسنی واقع رسپیکٹ ٍکرنے سے .اج نے دور وچ تہ کوئی رسپیکٹ نی کرنا اس ٹئم تہ کوئی نکا جنگت وی سا بڑا جنگت وی سا او رسپیکٹ کرسی نکا وی سا رسپیکٹ کرنا سا ازت کرنا سا .بوت ذئدا ازت کرنے سے تہ اسا نا سفر اسہ طرع مطلب دس دس دن ,دس دس دسن ,پندرہ دن کر آنے ای نا سے ہونے اساں. سفر نے دوران اسا کدہ کیڑی جگہ ہونے سیا کدہ کیڑی جگہ چلا لائیا کدہ کیڑی جگہ اسا پکوڑے پکوڑے وی اسا ہکانے ہونے سیاآلو شالو ہونے سے .اس ٹئم دیسی سسٹم ہونا سا سارا دیسی ,دیسی سارا سسٹم یونا سا کوئی چیز نی کھادی سیواں کھادیا ,اچھا استو بعد شیر مارے اندازے اک واری شیر وی ماریا ,سا بوت مطلب پرانی گل دی اس ٹئم شیر ہونے سے نا شیر شیر مطلب تساکی پتا کتنی تیز چیزہونی شورے کی وی انا ہرایا شیرہ کی مطلب بوت تغڑے بندے ہونے سے .اس دورہ تہ ہن نیکسٹ جیڑے استو بعد اسا مطلب استو بعد یو سا کہ آس جدو سفر وچ گنے ہونے سیا نا تہ کتنے آ ساڈے تقریبن کلے نا سے ہونے پنج چھ سنگی اساں پکے ہونے سیا سنگی اساپکے ہونے سیا کیا کہ کسہ وی جگہ اسا کی مشکل کوئی آنا سا نا کم آس فر کٹھے ملی ٍاو کم کرنے سیا او کم سہی ہوجانا سا اسٹئمہ نا کوی ایہ جا سین سا کہ نا کوئی ہیلیکپٹرا دا سا تہ اسا نا اے سنیا کہ اے ہیلیکپٹر ,اہہ موبئل ,کہ چیز ہونی اے سی شیسی تہ ہن لگے اس ٹئم ٹھنڈیا چھا ہونیا سیا ٹا ہونیا سیا اہہ اتنیا بڑیا بڑیا جسرہ روئی ٹن ہوئی گی جسرہ ساڑا بیچپن نے گمانڈہ جیڑا گراؤنڈ سا نا ہن بنیا پہلے اتنا بیڑا سا, اتنا کرکٹ کھیڑا میں آکھنا اکو اورہ میں دس دس چھکے مارنا سا اکو اورہ میں ,تقریبن میں اتہ تقریبن پنجا اورا اچ میں پنج سو سکور بنایا جی پنج سو سکور تس من ای نے سکنے او جی ,اتنے میں اتے کٹیا اسنا تقریبن میں بوت ای کٹیا یار اتھے. میرے کول ڈرنے ہونے سے لوک کہ یار بیٹ میں ہتھے پوڑنا سا تہ لوکا نی تمی موتر نکلنا سا .کہ اے کسترہ کھیلنا یار اے کھیلو کسترہ استو بعد کالا بؤ ہونے سے ساڑے استو بعد او بوت تغڑے بولر ہونے سے یار میں آکھناس کے انا اگہ بوت چھکے مارنے نی کوشش کیتی لیکن انا اگہ میں پورے چھ چھکے ماری سکے .تہ ذئدہ انا اگہ چھکے نے سا مارنا کیاکہ او بوت تغڑے بولر ہونے سے استو بعد اللہ انا کی جنت نسیب کرہ استو بعد غلان حاں اورا ابا ہونے سے استو بعد آکھا کہ ٹیر سارے ہونے سے یار بوت سارے ہونے سے اس دورہچ کہ آس بوت سارے آس کٹھے ملی جلی رہنے ہونے سیاتہ ساڑے بوت مطلب تعلوقات ہونے سے اکنا وی نا نا دسی سکنے تہ ہور کہ آکھی سکنے آ تہ بارہہ نی یو گل دی کہ پرانے جیڑے آس پرانے دورہچ سے آ نا اج تو پنجا سال نے پہلے دورہچ سے آنا آس اس ٹئم اسا نے بوت بوت ساڑے واستہ اچھا دور ہونا سا اچھے ساڑے زندگی بسر کرنے نا طریقہ ہونا سا اک اچھا طور طریقہ ہونا سا اییہ نے دورہچ تہ پتا نئی چلنا کہ میں کن تہ تو میں میں ہوسی تہ اس ٹئمہچ فلانا پئیا فلاناپئیا, فلانا پئیا, باجی آپی ,خالہ ,اج نے دورہچ تہ سدے سدے ناوے کنیا اے .اس ٹئم تہ اذت ہونی آ سی اذت بندے نی ہونی یا سی .دوا اس اگر بار دؤئی گل دی اگر کر اچھا تہ آپنے کر واستہ وی کج چیزاں آننے ہونے سیا اتنے دورہ دورہ ٹنگی آننے ہونے سیا نا, تسا نی سوچ سی تقریبن اسا ساڑے جتنے اسی سنگی ہونے سیا تقریبن او کراچی تک نا پیدل آنے ہونے سیا .تہ ساڑے اتھہ کشمیر آنی رکنے ہونے سے اتنے دور متہ او کھانے اتنی چیزا سی نا کہ او کھانے سی کہ دیسی کیو کھانے سے خوراک انا نی تغڑی ہونی سی اہہ اتے کٹے انا پتا اہہ نا کہ چیز دی اچھا کلاٹے اتنے ہونے سے نا کلوٹے فرض کرو کسہ انا نے کول گچھہ ار یار کوئی جنگی جانور احیا شا .اہہ جی لم سلم پئی جانے سیاں جی پتا اہہ نا جی کہ سین دا لگل شگل ٍلکہ آلا سین ای نی سا. ہونا خیر بوت اچھا لائف اس ٹئمہ نی ہنی سی بوت اچھی لائف ہونی میں اس لائف کہ بوت مس کرنا سے تہ اج وی اگر اس لائف نے بارے سوچنا نا میں آکھنا کہ میں اگر اسہ دورہچ مڑی اٹھی اچھا نا اسہ دورہچ میں ہووا نا مین بواچھی ذندگی اگلی جیڑی تھوڑی بوت لائف ذندگی وچ ای نا تہ میں بوت اچھے طریقے گزاری سکنا .اچھے طریقے کنے میں اپنی فیفلی کی رئی سکنا اک اور گل دی اک واری آس اٹھی آئے آ جی کرہ بن جنگلہ اٹھی آ جنگلہ آس کھیلنے سیا تہ کھیلنے ,کھیلنے جی او جی تہ سامنے لڑکے سے انا نال ساڑا کول ہوئی گیا .جی میں آسسکامیں آ سا, تہ نکے آ سے دو ترہ ,ہور کزن وی آ سے ,ساڑے اس فر ماری لام پھری میں وی فر لام پھیری اک اوہہ میں سٹیا مکا ,تہ او بنے ربڑہہگا ایں تہ دؤے جیڑےآسے تہ اوکیکہ پوڑی کٹی گئے .کٹ اس ٹئم بؤ کھادی جی, اس ٹئمہچ وی کٹ کھانے ٍہونے سیا یار مطلب مارنے وی سے کٹ وی کھانے ہونے سیاں بوت کٹ کھادی اساں بوت کلاٹا میں ہونا سا بوت ذئدا کلنا ہونا سا کرا گچھو تہ عمیر صاحب نی واوا پئی ہونی سی جی اہہ کولاٹا اٹی آیا کھرپنج اٹھی آیا جی اے فلانا اٹھی آیا جی اے بؤ ڈیڈا کلنا تہ یہ وہ ڈرنے ہونے سے لوک اس ٹئمہچ آس مطلب کھینے کہ ہونے سیاکھیلنے نی گل آس کرکٹ کھیلنے سیا دؤا والی بال ہونا سا والی کہ چیز ای ہن دکن آ اس ٹئم اےدا کہ جراوااس ٹئم اسا کول اسی کھنو ہونے سی جرابا آلے کھنو جسے کھنو آدے اس ٹئم گیندا آیئیا سی نا اس ٹئم کھنو ہونے سے نا آ ہن بنا دسا جافرا وی

اہہ ابرار بھائی آ ساڑے بوت ،ساڑے جیڑے پتر پتریا دے انے او بوت زئدہ کھنوں بنانے ہونے سی نا آہا۔ اتنی رامی گیند بنانے ہونے سی نا او کہ گیندجدوں کھینے ہونے سیاں نا اسرہ آکھی نا ٹینس بال کھیلن لگے آاسرہ نی گیند ہونی سی اس ٹئمہچ تہ ۔استو بعد نیٹ شیٹ اساں کول کئنہ سے ہونے اسہ طرع بس لمے بلمے پلمے بس دوئہ کیہ کی اتھے اس ٹئم اے ہونا سا کہ کوئی ڈنڈ شنڈ نا با مطلب کہ یار اتھہ کیا کھینے او اتھے کیا گراؤنڈ بنایا اج کل نے دورہچ اتھہ اٹھی گچھو اتھہ اٹھو گچھو جنگلہ اتھے وی رولا ہونا آجی جنگل سرکاری دا اتھے وی رولا ہانا اس ٹئم کوئی پچھے دا نی سا ہونا ،اس ٹئم بس لوکا نی قدر ہونی آ سی اس ٹئم ذمین نی کوئی قدر نا سی کہ ذمین وی کوئی چیز تھئی پیسا وی کوئی چیز تھیا۔ اسٹئم بس لوکا نی قدر ہونی سی یار فلانا بندا ماڑا باؤ عزیزآ او ماڑا بوت قریبی بندا آ اہہ فلانا بندا ماڑا بوت قریبی دا اہہ فلانا بندا ماڑا بوت قریبی دا اس ٹئم اک عزت ہونی سی دلہ اندرتہ اج نے دورہچ دیکھو تہ اج نے دورہچ بلکل کیہ نامیں آکھنا او آلا دور جیڑا ہونا سا نا ،اج تو ہنجا سالا آلا دور او بوت مزے نا دور سی آ جی ۔او قسم سےبوت اچھا دور سا تہ اس دورہچ اساں بہت انجوائے کیتا اسا مطلب ٹریول بوت سارا دنیا وی بوت دنیا تکی کشمیر نا کوئی کونا نئے چھوڑیا استو بعد کراچی وی گئے آں کوڑیاں چڑی کراچی گئے آ استو بعد اسا گئے آجی سکردو وی گئے آ بوت ساری جگہ گئے آجی گلگت وی گئے آ اے پرلی پاسہ ۔استو بعد ساڑے کول مکبوذا کشمیر نے وی لوک آنے ہونے سے آس وی گنے ہونے سیاں اس ٹئم انڈیا او رہنے ای اس ٹئم مکبوذا کشمیراپر حملہ نئی سا کیتا اس ٹئم مکبوزا کشمیر آزراد سا آزاد ملک سا اس ٹئم آپس وچ آنےگنے ہونے سیاں مکبوزا کشمیر آلے وی گنے ہونے سیاں او اتھہ آنے ہونے سے جنگو اس ٹئم انڈیا کہ کیتا کہ اس ٹئم جنگ ہوئی گئی سی جدو<>اٹھارا سو ستونجا نی جدو جنگ ہوئی گئی سی اس ٹئم مطلب کہ میرے کول میں اس ٹئم ہونا سا اٹھارا انیا سالا نا ہونا سا۔ اسٹئم اتھے میں جیڑی لم پھیری نا میں اتھے بندا کوئی چھوڑیا نا تہ میرے کول اک گلیل اس ٹئم تسا کی پتا بندوقا شوقا نئی سیا ہونیا گلیلا ہونیا سیا منجنیق جس کی آکھنے او گلیلاں کنی اسا لم لم پھالی شوڑی جیڑانڈیا نے آنے ہونے سے سکھ انگریزآنے سے انا کول تسا کی پتا اصحلہ ہونا سا تہ بس میں انا کی چھڑوانا ہونا سا کہ گچھو تہ رہہ وچ کلاوا ماری تہ اک گولیاں نا لفافاکنی اچھو ،کدہ کلاوا ماری تہ بندوق کنی اچھا، کدہ پسٹل کنی اچھا ۔بس اییہ کرنے کرنے اسااتھہ جنگ کیتی جنگ کرنے تو بعد